Oksejen faidaie udafelon mustashfal fikani tikani taka nafie yani digde sadoje, iska shorti sebminkani taka okrtikni shortitani gobal sayosi ashringosi gobalngosi.